Ssente sisiuantu, sente pos ya mobepoua iyai isbiela, quipia que motlalpilis, quipia que mo peinaros queu uxa de horita pues ya cu, ya cu, ya quiutizaroua yaha xapoh, yaha zote, pero antes puro roma, tehua antes, ua uxa ya yaca motlahtlalpilia cuali, quitlalia imoño, porque tlica, porque yayabi isbiela, marreglaroua cuali, pero tehua antes pos sa nomas itmotlalpilia ua ya. <noise>